أحيانا نعم صارت لي مواقف يكون فيها الشخص مزعج أو ما عندي رغبة في الكلام. فالظاهر أني ما شفته عشان أبتعد عن المحادثة. مو دائما بس أحيانا أفضل أكون صريح وأريح دماغي ونفسي من الموقف المحرجة. خصوصا إذا كان الشخص ما في موضوع يهمني. المهم الواحد يعرف متى يتجنب الحديث؟ عشان يظل مرتاح.